Eyi ugomó azemá mobá iyi kya mate kaike lele mi zote mishe mú zu muluze dzdú múkuse úqú əba mi le mibi ma ada mi odó mi bi má ene mi odo mibi má emene mi odó mi ma ba kusa mizɔ te tɔ ukpo miseyi mo lezɔte tɔ ukpo mi se yi mo le tomi kayi labwa kebwe abá. ku kuse qú mi yá ənu maiga mire momó mi bi má bá odó anyi ənú any aka uwu ɔnu pepebá əqiri tayi mi əɔte mishele mi za ba la be mido te miya kwomagi ki gwə ɔsə miyi ugó mo mi reluze mo maigá mi yi luze mó mize ma mó ba iyifó mi zelayi mi she mu kusai ugu aban mu kuse ugheu oban awu adani eyi mo enemi eyi əmo emne be, enemi oyimo mobami kena mi shomo me she mo bami əne mi zálábé shi mi yikwokwóblo ba akú mi zo te miya kwomagi la ene mi aku ada mimizəte ada ele na adá ya kwo sapulu Bá riga ŋmá, ene na kwəma gikwɔle taḿɔsó tatayi mi kámámile ukpó temi she le ukpó so mi mó lo to gbá mi má mó lo to zgbá igbo anyi úwúɔnú teté mibi she mú ɔgba iyi ba mi yele mi zo te ene beri za mi ya əmagi lámi kala aka wonú mi anyi úwú ɔnú mi ele la mi shi anyi úwú ate wu nu mi akú esheshi. mi shibo ɔtaɔa kezu aye shi gba tayi eshishi eyibaeshewshi eyi ba bibwa lunɔ le aniyi uwú ɔnú lá kwaŋakiye ingyi ene iyi inema ingyi aroimo ŋɔ woiye shi ba bi bwalums le anyi uwú ɔnu lá ku kiya igyí ene iyi ime ma iqyi arimo ŋɔ wo inyi eshi bwa la bé tayi bá umbá bá ówole úŋɔ ŋɔ zote anyi úwú onu egyinɔ mo adá dajé bala eneŋɔ pépéba akú tayimo dá nɔ gibene nɔ anú tayibá ba giya anyi úwú ŋnu role. iqbomo miwo mi zote mi she muluze lúze dohé mu shehe myi role iqbomo umerenemi ozete eyimu ɔlahiya umenemi eyi mu okefyi keyi ɔne mi zote mibi máwu odó aku luzé zé dólé mibi iyi ume bi emmene ebe yi má pá gah ko aku ozó úwú bá kiɔ kia akai mi zote kai ozele ba kinɔŋo kaá kima. esheshi. baná esu tale mibi náú mile úkpó ukpó somimo bami ma kuma táyi bá milewúle kuma iyi bá ki yó ba ki yi esú jaá.